Tsy de voatery nama- samy ma- namana mahafinaritra avokoa ny alika rehetra fa arakaraky ny fomba itaizanao, misy a namana tena mahafinaritra mahavita zay ampanaovinao azy a fa misy kosa alika tena manana toetran'alika arak'izay alika azy izay. <noise>